Xen dsa i jia’ ´náá kié’ e ta é kié’ lɇ kö mó eé´’ xen dsa i dse llⱥⱥ, xen dsa i de uɇɇ mý dsóo llóo fá’tá’ e nɇɇ my dsóo lóoó la’ xin mýy e dse ié’n tá’ i eé’ kö e jiá’ ‘náá kié’ e fá’, enɇɇ la kú <noise> jmý’ my jöö e fá’ta´jia’ jmýy ä’ ‘nⱥⱥ kié’ ka dxáá dsa ijuyy ddsa jia’ ‘náá kié’ e re ée’ jmý’ my jöö’ ki dse lio kúu’ dxí, xen i ñó, xen i dse llⱥⱥ´kiela’ ba jmý’ kié’ tóó’ kö’, kiela’ ba dse jï’ dsa i éé’ jmý’ <noise> kié’ tóó’, xen dsa i ñó ejö dseli kúu’ dxí kie’ jö dse llⱥⱥ ka kö’ la lɇ, xa la kú dsa i éé’ jmý’ mⱥ jö na, jmý mⱥ jö nⱥⱥ fá’tá’ e ja li re güii kö’ eñ´´o ba mó jö e ka dxáá dsa e jia’ re lí fó’ re éé’.